Miezaka mamorony hena sentetika ny mpahay siansa any amin'ny laboratoare, izaho aloha tsy!!! mazoto tsy hihinana satria, ny hena haiko, ny hena avy amin'ny biby, le izy voajanahary iny zany no tegna izy aminazy.